Haya, macce kaa mi ɓeeɗaa yahde to muuɗun fay nde wootere. Konseer non, mi meeɗii yahde cille kuurɗe. Haya, min kaa ɗii aa fuu njiɗmi sanne walaa hen. <hesitation> So tirsii tan wallamaa so miɗe jogii ton haaju an, mi yehii. So wanaa ɗun, faawiyee kanjun tan woni ko immaniimi, ana wela kan, mii immike yaade ton. <hesitation> Ɗun walaa.